کله چی د لمر د وړانګو فکر کوم نو روڼا او تودوخه راپه یاد راسی همدا د لمړ وړانګی دی چی ښایسته سهار ورسره پیل کیږی په ژمی کی دلمروانګی پرچاښه لګیږی خو په دوبی کی بیا ګرمی جوړیی دلمروانګی هم ګټه لری او هم یی تاوان سته دلمروانګوته مخامخ کتل سترګوته تاوان لری خو دلمړ وړاندی بیا دانسان بدن ته ګټه هم لری او دلمړ دوړانګوڅخه باید مناسبه ګټه وخلو